في مدينتي أتوقع أن الشخص العادي ينفق تقريبًا تلاتين خمسين دينار أسبوعيًا على الطعام، وعلى الأكل مالته، يعني حوالي مية وعشرين لميتين دينار شهريًا كلها مأكولات.